Më cangö two lyetho kï kom athïn myero eter athïn ï öd yath ëk ëcïdh epim ënën ngö n'okelo lyetho, K'enwongo ngö n'okelo lyetho cë daktar mïö yath na lübërë kï two nön ka obedo malaria ënënö nï ëmïö yath na cangö two malaria.

Two anyö nen ï kom athïn ï yodhi na papath. Na më acël dwön athïn nwongo lïth ka athïn tëmö wölö nwongo athïn kok nwongo na nyutho nï dwönë lïth ëka mënë lyetho nwongo tye ï kom athïn na rac kï mökënë na pol ata.

Modho pii na ba eketho yath ïë rac rwök kede bed ïnënö nï nen na leng pïën kudi mökö tye na in ba ïnënö kï wangi na ka in imodho kï pii kelo two na papath ï komi dwö ii onyo mïö cadö bedo tye.

An atwërö makö arem më two dwena ka atio kï pii na mör aa aketho böngü ï pii na mör a cë alwökara ködë ëk del koma önyarë ëk ömïï ada arem örwëny ökö.

Yodhi tye na pol na cukule aa kï ï kabedona ömïö gïnï cwak both ëthïnö na yaa gïnï kï ï peci na görü. Yodhi calö mïö ëthïnö na yaa gïnï kï ï peci na görü kwan më nono inwongo ëthïnö nökënë gïnï kwanö gïnï na ba ëcülö gïnï gin mörö.

An agwökö cïlïngna ï bank. Gwökö cïlïng ï bank bër mïö thon caa ökënë ibedo kï karë më kwaö cïlïng kï ï bank më nënö nï pacöni ödöngö

Cem na an arömö camö ëk abed kï yot kom nïnö kïbëc ënë obedo cem na an alökalöka karë kïbëc ka acamö man tin acamö dök odiko ökënë onyo n'obedo köman man nwongo atye ka camö ënë apapath.

Yodhi na jö më pacöna bino gïnï ködë kanya acël më cwakö kwan pï jö kïbëc ënë obedo më pwonyo jïï bër ka kwan ëka cwakö kwan ï yoo më cülö kwan.

Kwan-na an atio këdë ï yodhi na papath pï könyö jö më kabedona, më acël amïö thama na bëcö ëk jö më kabedona onge gïnï kite më bedo, an bede amïö köny më cülö kwan ka jö na mïtö ëcül kwan-gï.

Ï karë ni köth ba cwe ï kabedona caa kï caa ï karë ni pïën man obedo karë më oro na nongo karë ni koth ba dök cwe.

Më ngeo nï athïn-na kome önwëng, aa nwongo omogere, nwongo döngö mërë ba tye na bër, ëka caa kïbëc thonere athona, ëka bedo kïcërë ökö karë kïbëc.

Koth böng na an amarö ruko obedo mënë ayot na mïö anen na bër calö cuth, böngü na ka iruko mïö jïï na pol nënö ada wörö na tye ï komi

Më jükö peki mökö ï karë më yeco mïtö acïdh ï öd yath ëk karë kï karë ënën yot koma ëk ömïï abed na bër ëk athïn bënë kï ïya ödöng na bër abonge pëkö mörö

Cukul na tye gïnï ï kabedona mïö cwak na röm aröma both ëthïnö anyira k'awope. Pïën ka ïnënö wel ëthïnö na tye ï pol cukkule na tye ï kabedona enyira k'ewope welgï mïtö röm aröma na nyutho nï cwak tye na pol na cukule ni tye ka mïö both ëthïnö ni.

Kwan kobedini ömëdö rwöm ka mon onyo ëthïnö anyira më pacöna më pacöwa ï yodhi na papath ka ïnënö opicec na pol na tye ï lobo ï kabedona na ï caa ni pol mërë mon ënë tye ka löö pol anyira tye ka donyo gïnï kï rwöm na papath na kwan n'onwongo gïnï kï kwan

Nywakö jami na thïnöthïnö calö olyedi kï libira onyo gin mörö këkën na bïth rac pïën köbö two ka ngat otio k'olyedi öngölö cïngë cë tye kï two jönyö onyo two cïlim köbërë ökö ï köm awodhe. Do mïö nywakö jami na thïnöthïnö calö olyedi, calö libira, calö pala ba bër naka thon.

An arömö mïö athïn-na yath kudi onyo ëmïö athïn yath kïcël kinge dwethe adek adek gïnï ëmïö athïn yath kudi.

An arömö kobo kala na papath na tye ï bëndëra më Uganda.

Yodhi na lwak më kabedona otio gïnï ködë pï könyö peki ëk onwong gïnï kwan n'opore tye gïnï na pol aa më acaki aa lwak mïö cwak kun nwongo ëcükö cwiny aa peci ëk ënën nï jö na tye ïë ökwanö.

An acemo tyën acël nïnö acël.

Më jükö awol kï ï pacö myero eketh cïk na myero dhanö onge nï k'awol mörö ötïmërë nï tap gin na myero ëtïm enene calö apor ï kabedona an abedo ïë ebino eketho cïk nï tëk ewolo athïn kï ëria mö ni nï tap ëgürö jö nön ökö ëka ebedo pïny ëka ebolo kwir ënënö nga na kwir ömakö na pol cë ngeo na ajwök enene.

Kwan ömëdö rwöm ka jö më pacöna më kelo döngö lobo both lwak ï yodhi na pol. Më acaki, aa pacöna tye ka jïngö dul na pol, gurupe tye, kï bol ï cup na man obedo thama n'öya kï ï pacöna.

Gin na an amarö tïmö ënë obedo pur na ka an apuro cë cem öcëk akwanyö cem myero acadh cem ni cë acül kï kwan k'ëthïnö k'acadhö gin nökënë awïlö kï gin ökënë më mïö döngö pacö.

Inwongo nï më könyö peci na pol ëk onwong gïnï kwan ënë nï tye dore n'ekobo nï edore më nyutho nï ëthïnö myero öcïdh ï cukul na ka nïnö mërë örömö inwongo edore ï wang yoo ëtwak kï lwak. Më arïö inwongo nï ebedo thon ï mïtïng ï paric mïtïng onyo ebedo thon ï wod më twak më kobo nï jïï bër ka kwan mökënë thon ëmakö dwön jïï ï radio n'ekobo tin ebido bedo ï athuko ëka athuko ni bino twakö lök kom kwan këkën ëk lwak onge bër ka kwan.

Pwonyere ka jö na döngö ökönyö ï yodhe na papath më röcö kwö ka jö më peci. Më acaki, jö na döngö dong ngeo gïnï kite më cöc, jö na döngö ngeo gïnï dong kite më cobo peki mökö na donyo onyo n'aya kï ï pecigï.

Kite na an arömö mïö pii më amodhana bedo na leng ködë ën ene, myero amür pii më amodha karë kïbëc ëk obed na leng ëk onek kudi mökö na römö bedo tye ïë ökö

Më jükö awol më cem kï ï pacö, myero ëlwök gin ateda ökö na leng ëka ka eketho ï keno, mïtö öcëk ökö na bër na ka dhanö camö nwongo gin mörö na rac ope ïë.

Yodhi akwan k'ëthïnö anyira ölökërë këdë ï kabedona ï mwaka n'opoth angec ni oo tye na pol Mökwöngö ëthïn anyira na pol ï caa ni öcörë gïnï ï gang cukul polgï tye ka kwan pïën cwak tye na pol n'ayaa kï both gamenti

An atio pï caa aboro nïnö acëlacël ëka kinge tic acïdhö atïmö aa angwëcö abedo ka cïdhö ï ka galö wang ëka amïï ada wia opye.

Peki tye na pol n'ëthïn enyira tye ka nwongo gïnï ï koth karë ni polgï na tyeko kwan dwongo gïnï pacö ökö ëntö nwongo tic ope. Ngö na dong etye ka tïmö ënë më lok ëk gamenti ömïï tic both ëthïn anyira ëk enyira onwong gïnï tic.

Thama na an atwërö mïö both mïn athïn na pod tïdï ënë nï ën mïtö olok k'athïn mërë na bër ëk ömïï athïn mërë ödöng na bër kï wörö ëk onge kite më bedo ï karë më anyim ëk mënë ömïï cwak ëk athïn man ökwan ëk ödöng na bër ëk odonyi yökö ëk otii pï gamenti.